Bueno can cama sa ma pient este y anock este woshara ngu montashuy sur de meowan mi monguich ikoots wusha jerar wushal na mi si uta di wiy primer cuan apinguo mi mami koots te quieres irte al doctor bueno que para que quiere ir doctor pa shinditi wilimi pa shinditi wili mal, pa shinditi este meowan te le deje mi ñonpa paya vaporuck paya ajos paya esta sanangreat, payat guashiton apa mongot chut mbats aguey mi, mi este remen montashuy primer ganuy gondo majier jo monguich ando hasta lengani doctor, puro alengani doctor pero primer guen guen mala meawan guen ando amparan este anock cuchuch té maga ñu time de ruda o pow o makier este a op la cow meowan naguey parant este montasta primer ganuy ikoots guiñe mont ganay guey por que dejan y ahora no cuchuch monguiuts ma te doctor. Mi primer por eso gumu gumbiendu mondow monandaw cuchuc monguich gumo meow <noise> ganoy guoy gundo majier jor anock mata doctor pero primer montashuy meowana guey mi remedio beoy antasu vaporuck antasu este mackiek ba a op este limón marangute a chi mi cualia amón na weona guey es mi na guey es maña gut cu puts jian otima choma y ahora no conquit ma shin meosan at chine mi cual raw por eso que aña cuw que aguey por eso no najañia amon este lo que aruj este ajot.